gott kvöld í kvöld ætlum við að fjalla um tvær íslenskar kvikmyndir sem frumsýndar voru á dögunum

eðlilega og víti í Vestmannaeyjum sem Bragi Þór Hinriksson leikstýrir sem fyrr eru það Bryndís Loftsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson sem við skulum hefja leik á

eðlilega mynd sem fléttar

tveggja kvenna íslenskrar einstæðrar móður og annarrar móður frá Gíneu Bissá þetta eru

ekki beint af léttum toga harmrænn og napur raunveruleiki íslenskrar móður og erfiðleikar

raunsæ Bryndís og myndin er mjög hæg en það er

miklar upplýsingar það virkar en mætti ekki vera minna ég persónulega er

hrifin af meira kjöti á beinunum ég vil fá meiri sögu

fá að vita meira um karakterana ótrúlega vel leikin

sem maður hefur séð í íslenskri kvikmynd vel gert þetta er höfundur sem hefur eitthvað að segja hún er að gagnrýna kerfi sem hún er reið út í svo svo verður að nefna frábærlega kastað í þessa mynd Kristín Þóra var náttúrulega frábær babita sem leikur ég þekki lítið til hennar en hún lék mjög vel en hafði

lítinn texta og lítið að byggja á í þessu samhengi eins og þú nefndir Snæbjörn höfum við ekki séð margar

þetta er ótrúlega flott fyrsta mynd hjá hjá

í víti í Vestmannaeyjum þótt þessar tvær myndir ég skemmti mér vel yfir henni og krakkarnir sem voru með mér í salnum líka ég hafði virkilega gaman af því svo svo er það hitt hvort söguþráðurinn gangi upp

ekki rýna of djúpt í hann til að

en en þetta er alla vega góð tímasetning með Ísland að fara á h m að gera

segjast þetta er eftir

gera henni góð skil reyndar þannig að það verður

unnin úr sama efni þar sem stelpur fá meira svigrúm sem ég fagna innilega ég fór með öll börnin mín á

algjörlega frábært seinni hlutinn

myndrænt gengur það alveg upp það var flott myndrænt

mér fannst mikil spenna í myndinni hún heldur vel eina sem mér fannst

nógu vel þegar Gunnar Helgason

með röddina þá býst maður við að það verði almennileg lýsing spólað of hratt yfir það og maður fer ekki nógu djúpt inn í leikinn sem hefði getað

mjög skemmtilegt að fylgjast með það eru margar óborganlegar senur

þegar búningarnir eru ekki við vekjum athygli á því að lengri útgáfu af gagnrýni kvöldsins má finna á Ríkissjónvarpsins punktur is takk fyrir okkur í kvöld